Pus kauk lanu'u se ndeu mas cuando ba kauk ba lake'e pus kauk punje jai kiajai ngjai kauk ni pep likiajam timjiem buruan pus sau ngjai kauk mas ngjai bien landach pu nguang se bajach kupu tu'ui tu'ui se kusaut kupu kuam timjiem kon karat jueut chumani ya nichjaut xikit rajuk per kauk lem tuma'a tingyiajau kauk la'eje tingyiajau kauk pumpu ni kader tiyajau mut ya chu se xikiuk lem tuma'a ke rapu ngjai ndaruam kauk jueut tiyajaiñ pu buruan rimbiunguang por ke bien tandax pu nguang se bajach y kusaut rapu y kujui mas tijian kader kua malamjen pus ni ximjien ni kader limiñ mas ndeu mas ya ni mbangjai chu no pues chu pu kanjet lanu'u rajuik ya limjien ya kua lamut ximjien latam ya rapu re limjien ya buruan y lembe rajuik ljach jai matam'uju mas baleik y si liji sanda pus ya jai bumang se mas baleik kupu muburuan y malamjen lanu'u chu pu bakja rapu pero ndeu kaung mut kaung sau buruan ni kader ximjien tumem por ke kujui ba ni limiñ ni bangjai chu' chu' kiajai ya kua nimia, nimia puma lo katsjau naljaung dua ya napu ya lamajau ximjien pus ya kanje ya ljach ya lan'eje kiaun kauk stamjen kauk landach pus ya se kua bumpje tameiñ pus ya mbu kua latam re ximjien ya kon ximjien limjien y se kanje rikiuan pu rajui ljax l'us rapu ya lambajau ya ljach rapu malamjen ndeu mas kaung mut.